nako ngoji biasa ta siodaka de maruka toja sasano aji balu balusu manege ena nako wa ojomo inomo tradisional de maruka nanga lako jaakana itarang manege sala satunya popaya popaya manege ena ma soka lo duru ja kia jasakai jasakai pake igonuwa ja sakai ja kia sinanga uwa ena ka sokomanege dema akere bukang sebab ena manege sala satu souru souru tradisional nanga balu balusu yang biasa ngoji maruka toja sasano aji balusu manege ena nako wa ojomuku nanga lako lo maduru maruka wosrasa rasa kai tarang sokomanege dika kira kira yang ngoji tosiodaka.